باش نصلحو هد المشكلة ديال الكونيكسيون - ديال الأنترنت- مزيان نجربو واجد مجموعة ديال الخطوات، أولا نتأكدو واش الروتور خدام مزيان، من بعد كنطفيو الروتور ونشعلوه، وكنتأكدو واش الكبلات متصلين مزيان - ميكونش شي كابل مقطع - ومن بعد كنشوفو الاعدادات ديال الشبكة د الأنترنت، وإذا بقات المشكلة مستمرة كنعيطو لمصلحة خدمة الزبناء يشوفونا شي حل.